I fiur a sun i tülipan <hesitation> la lavanda, i ciclamin, i geranei <hesitation> ël buras, la salvia, però pöi <hesitation> n'a cunoso pa d'autri përché ad ezempi cuandi vun ën muntagna n'a veiu tanti però sai pa sai pa cum a së ciamu